<hesitation> E'u mia garauda agodadi isa'i a ourarova a'adina nana karubou korikori. E'u karubouda kaudada a'ana e'u kauda. Daura ro'ava e'u femli da osidi vimia kapea badinana gava aura ro'ava va ouraroai a'adada da ivararo ro'ava ko naida maorada ege boio dada ivararo ro'ava. Ana ounanai nobo'o daka aisa'akuna, da anobo'o ro'ava ko nana karubou na. Vaga e'u kauda osi vimia vikarubou vikarubou inoku va ero va'iro vamai inokai gava avavaiva a vavai. Ema ve'o ai founai vaoreisa, vaoreisa o vanobo'o, naku'uda osidi vi verea ko ea a'adina. Vagana e'u kauda osi vimia, viavui, vikarubou, vi vainai ana ounanai e'u agoda ira'udada a'anana e'u kauda osidi. Badina isai aourarova a'adina. Femli da osidi kamia ro'ava a'ana ka sisiba kao ro'ava ka verea ro'ava, ana ounanai agoda ira'udada a'anana nana rumanai da amia ro'ava. Nana agana ro'ava e'u kauda osidi ikarubou ro'ava. Vigana inoku maorada rebareba dada vivararo inoku vi vainai. Kauna daka vivararoa ko naida emai oun, emai maorada no a'ada virasidia inokai vi vainai. Gava avavai va i'avaruna o gava gevavaiva a'adada vivararoada vi vainai. Vikarubou vi vainai, nana a'adina aura ro'a daura ro'a vamiado inoku maora na ka isa vararoa ai isa gana gai maorana eva nonoava a'anai veva nonoa, gai eva gaga'ava a'anai veva gaga'a inokai verea da eda puru, aogaga'ada eda puru uko sina'ada eda puru. Ana ounanai nana e'u ago da ira'udada a'ana naku'uda osidi, e'u kauda osidi o nana founai amia ro'ava. Agoda egedada agoda kaka boio no e'u femli da osidi imia kapea ro'ava. Agoda ira'udada a'ana e'u kauda osidi o e'u founai amiava. Agoda vaida a'anai agana aeboebo ro'ava taonai a'ananai a ero va'iro amai ro'ava. Nanan vaebo garau garau, badina a'a auorarova a'adina daura ro'ava miago'u karubouda badina agoda ira'udada a'ana da gepaura ovinai ro'ava a'ana ounanai. Agoda ira'udada a'ana vereada, sisiba kaoda gai nonoa, gai gaga'a, gai meoro gai rebareba a'ada boudadai ounanai da aura ro'ava. Nana aura ro'ava a'ana kau egeda osi vikarubou inoku ia maorada i'ida da isa vararo ko ea ema e'u miagararuda agodada ero aura ro'ava e'u paurada <hesitation> kauna daka osi vikarubou. Vaoreisa inokai kauna daka osidi vikarubou badina vamia garau a'ana ka veboe vesia ae mai kakarubou. Mai kakarubou inoku aveanai a'ana ai sisiba kaoda eda puru, vereada eda pururbadina ona o ourarova a'ana da a'abiagaeva, nana aorarova a'ana da oabia gaeva ai vereada eda puru. Ana ounanai a ourarova a'adina nana e'u agona kome'anana a'ana e'u kauda osidi. Geaogaga'ava ai geaogaga'a ve'o ai ve'o ko nana a'adi miana amiava, a'adi, maurina a mauriva.